Ndox lu bari, ñam boo xam ne ñam la comme ay genre u fonde bugg naa ko torob ak genre u juice yi ak fruit yi. Su ma kooy am, ma lool laa de ci fonk suma lekka waaye yombut ma. Fonde daal moom leeg-leeg dama ko de toggu sax su ma amee dugub walla fii dam ko dee jënd waaye yeneen ñam yi, banaana yeek fruit yi xam nga seer na kote bii nii daal comme bu leen gën a yombe. Yooyu dama leen dee bugg waaye duma leen dee mun a am lu bare xanaa su ma demee kombo. Waaw façon yooy daal moo moo ma gën a neex si ñam yu wow, ñam wu wow. Man ñam wu wow daal bugguma ko, donte maalo la su ma koy toggu ak, su nekkee maay toggu dama koy def mu nooy waaw genre i ay xob yii. Lool laa dee bugga, moom laa dee fonk si lekka yi palaasaas yooyu xob. Waaw di ko toggu, maafe yooyu waaye dëwlin daal, dama koy lekk de waaye <hesitation> na lekk time to time waaw pour dëkk si. Loolu moom gënaluma daal. Su ma koy am gënaluma. Moo tax leegi-lee yu bari sax damay yëg xiif paska ñam yiñ daa toggu yu bari man du dee <hesitation> du dee ànd ak yi ma bugga. Li ma ciy lekk du dee duma dee suural lu bari. Waaw moo tax may jàmbat xiif lu bari, may toggal suma bopp.